هو زما ډیر د رینبو رنګونه خوښیږي خصوصاً سور ګلابی رنګ، نارنجی لکه ژیړ رنګ، شین رنګ لکه نیلي رنګ په کې وي او همدارنګه بنفشي رنګ. <hesitation> زما ټول رنګونه په رینبو کې خوښیږي او ډیر ښایسته ښکاري معمولاً.